अराम कहनको शान्ति हए । और फिर के पुनः कोइ भि काम करनो इच्छ शक्ति बढानके ताँहि हए । अराम कहेको शारिरिक, मान्सिक, भावनात्मक थकानसे मुक्त पानको प्रक्रिया हए । अराम जब हम विश्राम करत हए तव चिन्ता विना एकदम और हल्ला विनाको महशुस करतहए । शारिरिक रूपमे अराम कहो कि शरिरके एक दम विश्राम देनो हए जैसी कि वढिया निद आनो, अराम आसनमे बैठनोसक्रिय विना काम करन । समग्र रूपमे अराम कहेको मस्तिक्सके तनाब मुक्त देनो नै अराम हए ।